Hee, uhúri yaa nsúmna foofe, antimba maa mmada wi ga. Túsur antimbi he, Haala megesin antimbi gwili gsibi. Ndi mo uriij blúŧi unsiisayi, umada ga a ginsiisi gtida, ugeenan riij. Gon gsib gembe, ilfogo hú ma unan naŋ giman gitlina bembe unaŋ, unan asete.